sumuntare yeso ni do vallita mo wadata tiyarta ni gham ta o nana kacchudhum kuje jeh o watta boh ta'o yi'a kuje o suunu doh valla mo ta'o foodah kujeji fere bana reagent o naftirta beh maganiji ta'o nana hadr hore mako so do mabba kine mako beh hunduko mako ta'o foodah ko handai o foodah ha der mbandu mako